في الكويت، الشخص العادي، ممكن ينفق تقريبًا، من خمستاشر لخمسة وعشرين دينار كويتي أسبوعيًا على الطعام. حسب إذا كان برة <hesitation> يأكل، أو يشتري أكل جاهز. يعني تقريبًا، من ستين إلى مية دينار شهريًا. طبعًا الرقم يختلف، حسب نمط الحياة، والعادات الغذائية. لو الشخص يطبخ في البيت، بشكل كبير بيكون المبلغ أقل.